Fomba fanjalanjako sakafo a- misy hanitra ara-pahasalamana zao rehefa mahandro ho an'ny fianakaviana: de ataoko legioma tegna maro, ahenkenako hena aminanjy, de safisafidiko koa le hanitra ataoko aminanjy mba tsy hampihoampampana anle tsirony an, mba hampatonony tsirony tsara amle mahamety ananjy.